Nembuha itsuri malanga enyolaho sikombe sye ichai, <noise> lakini enywetsanga ichai ya sturungi eya mavere yahaya ndihonyeranga mavere tawe, ehulondohana ende isaino vene valanganga mbu escort, ndehonyeranga eshindu nge induma, eripuoni rya shimari nomba omuoko nomba kata maharagwe <noise> kavahoo, efiahuria vino vimalanga nefiahuria vyo humeta amaani, ingawaje ndio mikate choriwo avana vaajama lakini efwe hahusivwa nende fiahuria vifwe vye shimari vino, eshindu kama induma imetanga amaani kabisa, ata emioko norenga ni fiahuria vimetanga amaani, ano onywa nge esie onywetsanga strungi, onywa ende riva ribuoni nomba omuoko, onyolanga <noise> wikuure kabisaa, onyala hutsirira ne ikasi yao mpaka ohula mshitere handi honyole shiohuria shieshitere, ho enjamanga hulondokhana nde fiahuria evo vimetanga amaani mumuviri na handi viumamo tsikemikol, tsikemikol mluluhyia ngorwa onyala huvola orie viumamo tsikemikol tawe, ne viahuria virakungwa sa kienyeji handi vuri shindu nishya kienyeji, nifichira nenjama fiohuria nge evo.